Raha ten̈a nalaza tamin'ny tantaran-drô Alzeria ndraiky, Alzeria baka e! Lava zen̈y lagera. Lagera tsy vita môramôra raha izen̈y, fa direkta miaraka amin'ny lio fekiny. Fiadivan̈a resaka fahaleovanten̈a kôntira la Fransy, zen̈y zen̈y ady ten̈a naventy tamin'ny tantaran-drô tao. Tamin'ny taon̈o, teo ho eo amin'ny taon̈o tsôtam-polo sivan-jato sy arivo teo ho eo zen̈y raha zen̈y.